Tabuk ni borok rok khe agee ni borok rok ni sai kwbangma gurugo. Kwtal jagao thangkhe bongni chamung tomung tei kanmung no swrunglai mano. Abo haikhe kaaisa bai kaaisa gwdalui tongnani jora mano tei kwbangma manwui falwui ba slayui tabuk chailai mano. Tabuk ni slai o gari train plane tongma bai jesa jagao guruknani klaisa ongkha. Phiaba gurukna bagwui kwbangma rang ree nango. Amotui hai khe gurugwui mankhe chini bwkha o belai tongthokma mano. Phiaba gurukna faano sakno jai khe tonidi tei chamung gumung bo naiui chana nangnai. Tamo hinkhe juda juda jagao juda juda bemar ongoi tongwui mano tei abo bemar no logi tubui mano tei buino no sologwui mano. Amoni bagwui sajago je kwbangma jagao gurukmani o kaham bai hamya bo tongo.